أختار عالم بلا فقر، يعني عالم بلا فقر عندي أفضل من عالم بلا تول- تلوث، لأن العيش بكرامة أهم من الإنسان، الإنسان ليكون عايش بكرامة، عايش <hesitation> عنده يجدر يوفر إحتياجاته، عنده فلوس، أكيد- أكيد يعني حلوة حلوة وراحة في نفس الوجت.